So tawi aɗa yiɗi juɗde tewu no haaniri ni, a lootan tewu ngu haa laaɓa. So laaɓi, tawa aɗa jogi nebam ma e bassalle ma. Mooma tewu o haa leppa. So leppi, yeewa juɗirgel ma, pawa e dow he haa boya. So- so ɓenndi, aɗa waklita, aɗa waklita haa ɓennda. So ɓenndi, ni woni tewu ma juɗiima, welii ñaamde.